<noise> Ya, appareil photo i ndraiky edy e, raha karaha carré carré zegny izy de <hesitation> misy kara ecran zay zegny alôha akeo de <hesitation> amin'igny fogna antegna mizaha zegny izy koa ihalaka sary de kaofa hitantegna tsara be le pôzy tegna hitiavantegna angalagna agnanjy, de misy bouton hely zay kitihigny hely zegny de azo zegny sarintegn'igny.